Termometr ichida simob suyukligi boʻlib, u qanchalik harorat qizgan sari oʻz hajmini oshiradi. U esa termometr ichidagi simobning yuqoriga harakatlanishini va gradusni qanchalik koʻtarilganligini koʻrsatishni taʼminlaydi.